ما عندي فكرة عن هذا السؤال بس اني اشتغلت اي- ويا يونسيف و اشتغلت ويا اي ال او فشفت انو هلمؤسسين الهم دور كلش جبير بمساعدة العمل الخيري فأشوف انو هدفهم كلش مهم لأن هم منظمات عالمية و ايضا ح هدفهم هو واضح لأنشاء فرص عمل للمواطنين.